ما اطيق اتأكد كلش اذا كان اللي عنغشعو حقيقي لو لا، يجوز تكون حياتنا مجرد محاكاة أو وهم ، لكن الشيء الوحيد المؤكد هو أننا نوعى ونفكر، وهذا يدل على وجودنا كوعي.